په نولس سره دري اویا کال کې، سعودي عربستان د نورو عربو هېوادونو سره یوځای د تېلو صادرات بند کړل، چې دا عمل د نفتو کړکیچ لامل شو او نړیوال اقتصاد یې سخت ولړزاوه. دا پېښه وښوده چې سعودي عربستان د تېلو په بازار کې ستر نړیوال نفوذ لري.